Buo nu owu budu buruoma bu ka <noise> iyowu budu buruoma nu ohu ewhi na anya hiebadu ibeyi na-anya ihe gara ohu ewhi na anya iyo hubadu iveyi nanga mea nhuoma mehuoma imegide badu ihuna ke bu njor kume yakpo iyesi wuro budu buruoma. Ihuna owee nu nyeka neme nhuojor kume eli nuru chineke nuru owo budu buruoma bu kem iso owu budu ke nu anwa huru nu nyeka neme nhujor imeta ibede ngam owee ma budu buruoma ke iwuke ma ele badu ma renwu ma chineke maru owee nyeka nu owu budu buruoma budu buruoma bugini oneyiaka aka budu buruoma buka iwoye budu buruoma iyokuya ezioku ibennenu nye ozinu nkpa nye oragu-ewhi nye jigu iwai nu nhe isi jigu iyega nye oragu ewhi nyiga nye omegu kpo ome qu imebiamana akpa kam bu budu buruoma ibehe meken kam yayahayani. Nnaka nu owu budu buruoma buruoma iheni iwule budu buruoma ihe ni iwule budu buruoma nu elu onwa chineke qweru bitani onodi iwu budu buruoma chineke qweru mekwatani akpa owu nu owu buruoma owee kakika nu anwa yabuihenjor nu nwaa meka hehen nu anwa yekwe nu kika ikume kume nu onu si be kunoqbuyi mekume ibe gbuyi mekume ibe gbuyi because chineke maruna nu ikule. Ali marum nikule obu budu iyo iwu si owu budu oshen ize owu budu ama izo eu budu omegide budu euyi izo wu budu baka bewule behule nyeha beqbu imete biden nqa iz. Nu owu budu buruoma buduhuruoma bukini oma ezizioma iyo qweru ezizi ojor zibadu zikoma yabu budu buruoma ma ekile choi nu nyeka ka bu ezizi jiwa ziru anwa banu nu anwa uru ka akunuiche ya yeru nwa yebanina anwa uru ka bu nmamehe yayeru anwa yebanunu anwa uru owee nkabu budu buruoma owee beqbutaa be era ekile be era ekile be qbu taan hehen kabu budu ojor budu buruoma bu budu ka yebanu oha uru banu chinekeyi uru budu yabanu chinekeyi uru bu iyo owu ke yabanu oha uru iyo owu obula ki buoma nenme gide ikwe be megide nye berere because izila nu ha bene megide nye berere isa nu owu budu buru oma isa ha bene njor ke werisi idanu owu budu oma ngam ali yaka o chineke yaka 'o’ biko yahamanaka owu budu buruoma buruoma iyowu budu wu budu ke iwu ie ovu diri richa ino owua ovu diri richa ineka owee nu budu anwa nu anwa wuru budu buruoma naka owee nda kpo iyala owu budu buuroma inaka nyeka neme nhe nu kpa kanu so ome nyeka kanu nu yayogbu madu nkani so ogbu ihurunha bene otun ogba izizi ogbu badu ibe okwuhia nyeka ka bu nha be ka si bayeme itun oqu. Itun ogu owee nyeka beka nu be yoqbu ikwuhua okwuhia chineke nu ali magu nu ikwu hiala yabu budu buruoma obia budu ka izi ba kanu nu be yogbu nye nu kpa imebee bidum hapua imeteebidum be gbua be gbula ya obura diri isi ngam iwule budu buruoma so naka owee ka bu onodu ayaji nu owu budu buruoma onodu yabanu oha uru yabaru chinekeyi uru onodu budu buruoma buruoma yabu nu ezi nu orokayi uru becuase iwule budu nbuoma onyeye ezi nu nsogbu nu ekile be yara ma nyeka buyele nwoka bu nwoyele obu nwo nyeka buelu ya nbuoma obu nwo nye ka iwuru budu tiqbu tiqbuka obu nwo nyeka iwuru budu ogbu badu hehen owee naka owee ayowu budu buruoma iwule budu buruoma ezi nu oroyi oya banu ba uru iwu budu buruoma oyabanu oha uru iwu budu buruoma chineke yaqbasiniya owee neneka wuru budu buru oma nge ya si nu onwa.